Hen nɗe sek mues lutuk na̱, gaskiya ɗe tong shin yi ma̱tani ɗe tong ruwo yi tong da̱ twoot tong swa mues yi, muop swa mues, ma̱twoot tong ma̱ƙwal aram ga̱shak nda̱ muop ƙo kyap ƙo nda̱bi nɗe nɗa̱a̱n ba, tong shin lutuk na̱ har lutuk na̱ tong da̱da̱ lat, lutuk na̱ lalat tong yool muan da̱ raap hanga̱ɗe ba da̱ ɗie mbambu, la ɗie ni mbambu, hen tong mang shit na̱ yool da̱ shinshit na̱ mpue ga̱fe tyak na̱ tong zem, ba nda̱bi ga̱fe nɗe tong ɓuet hen nda̱ weel yi ba, hen kuma hen ga̱ weel nda̱ nda̱ gurum ba nda̱gurum ba̱ ga̱weel nda̱ hen ba, ndip men nni ma̱nleng tong ma̱n mɓallang, so naan eep wakaam ga̱pa̱ jap ga̱ ɗe muop ga̱kat yi tong ga̱ sa̱.